Bahasa upakewe esso-esso e ko bola e engka dua bahasa iyanaritu bahasa ugiq sibawa bahasa indonesia ku bola e engka tellu tau pake bahasa ugiq sibawa bahasa indonesia essosso